e tawe makolliyel am majja e tawe ewnikol am majja, gonda tawe makulliyel am majja acca <noise> unbil am. Ngam noddirgel am e mi wodi himbe latibe toni to ngode mabbe jiffake sotta jia fu <noise> ɗun saɗa. Amma kullurgol am tongol latiri fu to ngol majji mi yahai lumo mi heba sai mi wartira amma ɗo, so ni noddirkol am majji fo goto goto fu bane mbawi mi habe tago tonmode muɗun limornde mum.